Naꞌ kosh na lexchi kara loka oba ni kara oba ni kara oba ḻa karan tiwa xchi daa komo bei nox llun ata na da ka daa bc̱hete golmu nia dolnox na- na nago falt guti mieti uki mieti lei es ugue meti da kar loi resi guta nar chi kabai le tui tlasə biana tile ei datan tlə de tant til ti netoꞌ katoꞌ ber chin melei pues nadikaꞌ kara kwan nal lux chi kara xnaꞌ diikaꞌ kara bennaꞌ xna' diikaꞌ bew komo saludn lo ka ben maeli kan be ma la